Wor nigerian kun wor inama gurchatii inama gurach kun dib ede rifes ufit lakisa rifes ufit lakiseni hinsirbenini amine adha ishia mal wojebie wotjebisun kas inama kulli kote harka kaba ka dibin kote dima kabaa ka dibin ka muka kaba kadibin kaa mapira kabaa kote ol kabeni kukurme seni dub amine sirb ishian wari dateni akas sirbeni ak kurumsaa.